Ny andro <hesitation> azo agnajanonagna <hesitation> ny lako agnatin'ny <hesitation> vata mpa-fampangatsiahagna <noise> arakaraka <hesitation> ny <hesitation> le fampiasan'ny tômpiny azy, matetiky otry zaha telo andro fogna agnanaovako ninaha.